होप सगळ्यांक कसली हा कसली असतात जग चालतात। असा चेर आशा म्हंटला कि माका याड येता त्या हॉस्पिटल। लाभ आलेल्या पेशंटच्य कुटुंबाच्या सदस्यची जे दिस बाहेर। बसन <hesitation> रवतात असा डॉवरून कि जो। पेशंट आसा तो सर्खो जातलो म्हणान तो लष्करी सहकार्याचो। कुटुंब जो असा ठेवून अस्तात कि तेंचो छेडो, छोदू, घोव, बायळ। अपे बापूण जो कोण सीमाचेर आसा तो सुकुरूप परत येतलो मनान।